يمكن أن أكون فراشة لأنني أ-أأدر أطير وأستمتع بألوان جميلة <hesitation> أأدر أعيش في الحدائق وأشوف الزهور والأشجار، كمان الحياة كفراشة تكون حرة مليانة جمال، أحب فكرة الإنتقال من مكان لمكان بسهولة، كل شيء كل شيء حلو في الفراشة.